Aj kuj sha buen ambiol parmijan shiwish, parmijam mis gel, parmixan parmijanst anot erial y a tutuwan pues parmijam mi tuel miaguan maxguey arantapanosha buen.